Mfwekelapa ngaamza moto ngakia horikoni shii du mringa wakwa ngande marua ngaika fo sasa ifu kwete mhh mndila kitu majani fo, natumia mchaichai kavende mchaichai wakangwa mh ngatumbuza vo ndani au mnani mgaganive kumba faso sokoni ngatunzra fei tuno ngasasa na sukari yofo ndaenga kakuria sukari unge chemsha fo ndani basi kamechemka ngaya finywa nganywa